Mon gouvernement dispose de programmes de protection sociale intéressants.

Oui je conduis des véhicules.

aucune idée

En général, je demande à mon médecin

J'aime <hesitation> la marche, la randonnée, le ski, la natation, le windsurf

On peut prendre rendez-vous chez le médecin en allant dans son cabinet, demander un rendez-vous à la secrétaire ou sur des applications en ligne.

Ah, mais pour l'instant, <hesitation> je pense pas vraiment, non.

Peut-être pas de <hesitation> problème <hesitation> de santé <hesitation> particulier mais plus <hesitation> le manque <hesitation> de médecins pour répondre à la demande

il fait beau et froid

<noise> Peut-être la bibliothèque nationale de France, mais je n'en suis pas sûr !